Ja naxinanda mejicoña kjintkuya najmi xi ngare xutaña tanga ñáasa ijin kja'écha ngajni jin en xuku xuta nimajni kjianga ki'míni majni nukjuajni énya majni nguije kui najmí ayajnu nga xuku nima ja xuta nima ki'míjnijin xuku naxi- naxi k'ia ni'ya changá m'íre ja majni nguije tkuya ijin nga ijin nga kucha nukjuajni nga kucha basenejmijniya kjin tkuya kjaen tjin kja'e naxinanda mejiko ja kja'etkuya ja kja'e kja'etkuya tjinre nga ngungu kui xuta tanga jin ga xuku xuta masateco kitsújni xuta ja ijin majni ña'á nguije tkuya najmí xi tjinjniya ja nikja'anguijíjni yajojni mani nukjua en majni nitonjniya kjin tkuyama xi ña'anjnijin nga inga tjimajniji k'ui xuku naxinanda xuku xi ijin naxijen nga ki'mí kui nagui xi'i ja xukucha nga kit ijin ikújni xitachájni ja kuacha ña'ájniya ikujni nguije najmí ikujni s'ui nguije s'ui xi tjinya ikujni najmi xukunga xinichjen nga ngungu nga xukucha nga ijin nga tsubare nga tsi'in xuta nimañaya nguije tkuya kui najmíi ijin ja ijin tjinikitjusun ngat'a kuacha ichya bakuyajni xuta xutañaya nga tjin tsin nga kjibakuyanjni xuku Ijin nga tjichasere diu tjinukjuajó diu nga relijion katolika tji ja tjibakuyajni nguije kui najmi tjinichajajíjni nga xuku nga xuta nimañá ki'mijni nguije kui najmi ja ni mají nikja'angui ngat'a rtsjuatjin nde kuacha tsjuare xuta jmitu nga en chja ku nde kuacha majni jin en nukjuajniya ja tukunga nga tuku k'iatsere tu kjua'etse nga ja kja'e kja'e tkuya tjin ja tjin k'uisa ja tjin nguije tkuya najmí k'ui tjin xi chja en ngati'a tjin xi chja en naxijen tjin xi- xi chja en ningutseya kjin tkuya ja jajatjijin xutaña ngat'a ja xin fa kja'a ckjun'e ku ja b'ejñaju xikjin ijin ja kja'e kja'e en ijin tjimajun nga ngungu xuta ja ña xi chja ni xichjajni k'ui naxi ijin naxijen ja en- en ijin en naxijen majnijin majni nukjuani majni ña'ajni ndajniya nga enjni ndajniya ndajni tsanga xuku ndaxujunya tjinichajajíjni kui en ndaxujun niskindi tjibakuyare kucha tjinicha nguije najmí nguije tkuya xukunga en nga en xukunga ijin kucha macha nijiya kucha macha nandiu xixini kucha tji'bé tje nguije tkuya kui najmi tjibakuyare niskindi nguije nguije tkuya najmí xi kjimacha k'ui ya xi tji be'etjeya nguije kucha tukja nga ngungu kjindi'e chu nga kucha tjin Chu xi nga ku tukjare nga ijin nga xixi nga chjo tukjaya ku tjin ijin chu xi tukja nga xuku nga kjindi'e ku ja tjin nde kuacha nguije tkuya ya xi tjin xi ma b'é xi ma b'etje tanga tu'e sangare ku tjin xi ya kú ijin xi tjia'etse b'eya ja nguije najmí tjiu tjibakuya xukunga ja tji- tjitsuyajni xutaña ku kjia b'é tjeya kjia b'e xuku nandiu kjia b'e nuyaya kjia b'e nguije tkuya najmí xi machjenjni xuku k'ui nga nichjejni nga ja tsa tjibateña ja tjinichjen ngani'ya nguije tkuya kui najmí ja tjitsuyajni xuta nga ja cha sa ya kjia b'e tsanga kjia ijin tsa cha sa kotsa ma b'e najmíya tsa ma bicha ya ya xi nichjen tse'e nga tse'e ni'yaña nga manda ngu ni'ya xkajen nguije kui najmíi ja k'uisa ja ngajni nga xuku nga xuta nima kim'íjni minchyajo xinguiña fanixaji kui nchyajúnre ndiukasejunijnuña nga manda ngu ni'ya ja k'ia tjinik'ian chinga tjinikjien xuta tjini- tjininda ndajñase ndajñase anichi ndajñase tiaba tjinidá nga tjimichyajo xinguiña nga tjinindá ni'yañá ja kuatsecha manobuelta tsure xuta jmítúu nga kuacha nga basenju xinguiña ayajnu ku ja tanga kjat'esa Ja ijin tuku ja ja tichajaya kui najmi tanga ja tuku tjiminchyajo xinguiñatjin xuta xi basenju xikjin basenju nguije ja k'ia tjibakuyajni xuku xuta xi yachjin xuta xi yachjin tjibakuyare yachjin'e niskindi'e niskindi yachjin'e tjibakuyare kucha ninda ngu tsu kucha ña'a kucha chjuya kucha ijin ninda ngu tsu kucha manda ja tuxi ijin nchyajun nguire bitjusun maxi fichure tsa ngu tjiub'ichi tsa tonchi fa'e'tare ja tjin ga bakuya nguije- nguije kui najmi ja xuku nga jin nga xi'ijnisa ja namíjni tjibakuyajni kucha b'e tjeya kucha b'ejña kucha b'e ijin tasa ijin nandiu xixiya tsa naxi tjimangui tsa ya tjibichaya ja ngungungungu ja namíjni kjibakuyajnijin ku náasa kjibakuyare kucha ninda xi chine ijin niskindi yachjin niskindi yachjinsa tjibakuyare kucha ninda tsu jmá facha'a tsu ijin kui ijin tutjunsa <noise> Tjimindama ijin ijin najñu- najñu tsanga nga ja inda najñu tsanga ja tjimane kui najñu tsangachi fa kinda ja najmíma 'k'uisa jma steña najñu tsanga ja tjin nga xin mangui ku tuxi ma minda mangui ndachjóo mangui ijin kjachan mangui nangui tiaba mangui ijin nga- ngatsinda tujmáni ma kinchyutsjae kui najñu tsanga ku tuxi ma mandá najñuñá xi- xi k'ui ngajni nga chajajnin ga- nga xutachaña xuku namicha'na ijin nga kitsikjien ijin najñu tsanga xuku ijin xuku nacha'naya tsuya kitsikjien kuiya ja ngunguña nga- nga kitsi ijin kucha ikujni xutaña nga kucha kuchá kucha ki'sebixiya k'ui nanguiñasa nguije tkuya najmí tjin ja kucha mají nichaja nguije kui najmi ngat'a nga náañasa xuku nga kjibakuyañasa ja xuku kitsújnijin ja jún ngajnúu kuanguijnu ku yachi xi yachjinsa niñu kjifaya tsa tje kjibe'e namíñasa ku ja fajoña namíña nga tjs tjib'é ja k'ia fajojni ndajñasechi ayi nga ja tjibichi nga ja kik'ié tjechi ja k'ia tjibichiju tje tuxi ndaxu macha tuxi ndaxu ijin kuma nijiña nchyutinña tuxi 'ñu-'ñu bitju 'ñu nijmé kjuasakuña 'ñu nchyutin kjuasakuña ku tuxi kjindiájíxu bitjaña tuxi ki kjua tjinikjien kui xuta xi kjibe'ejuña tje Ja k'iaya 'yá xi kjibasenjuña ja náaña xi kjibasenjuña náaña xi tjitsu tja ch'ajnu ja k'ia kjuae ndichjaña k'ia kjuae nguije kjuae ch'aña nadajñachi kjuae ch'aña niñuchi tuxi bichiña ku tsexuña tuxi xukucha tséña ku kuaxucha tse xu nijmé ijin bitjuyare xuku niji ja ñáasa ja ngungu ijin kjuakitakun tjinña kui kjuakitakun xi kjimachajóñijin ja k'ia kjimanda xuku nde xinijnu kjimanda tsu yachjinsa ja inchya mane kui- kui najnu ijin tsanga tjimané tjinbinchyutsjaenga ijin nga ja kinixi kui najñu tsanga ja tjimichitsjaeni nachun xi kjua tsjuaña tuxi ijin asen'e xi kjuatsjuaña tuxi ma chjuyanín kui tsuchi chjuya kui tsuchi nga ja tu tanga tjin nga michyitsjae xuta xi tsindáni ijin- ijin xuku naxu'e xuku yakun'eya xi tsindanga ijin nisechi'eya ja ngungu ja mitsa tuya tjininfdá ja ngungu ijin ngungu significado tjinre ngu en tjinre nga ngungu xuku naxu'e xuku nisechiya tu chubají tjinindá ngu ijin tsu ja tjichasere tsa ngu xuta xui ja k'uen tjib'ejñajíre nise kui tsu ja tsanga xuta xi ja- ja ja kjuae ja k'uen kui ja tjib'eñajíre nise ngat'a nisexu xkun xu b'atsje nga ja kjuaexu ijin ja nga ja kjuaexu ijin ngasuntsju nga ja kjuañají kui xuta Nise kuaxutsuña xutaña nga nise majéxu b'et'are kui tsu xi nikajá kui chjun xi ja k'ien kutsa xi ijin ngat'a mixa ngat'a nisexu xkun b'atsjé tanga ijin ku tsanga ngu tsu xi ijin ja jo tkuya tsu tjin ngu tkuya xi tsu xi fabixiyaxujú ngani'yaña ku ngu tsu xi ijin xi tse'e ijin nga manguiña ngu s'ui tsu ijin xi m'í huipil de gala tsúre xuta tsú xi tse'e nitsjuayajoña tsanga fanango kuanguiña tsa s'ui kuanguiña ku tsu xi nichjenña ngani'ya nga xi tjininda xi chine nga tjiña'a nguije najmí ngaya ngani'yaña ja kui tsu jó tkuya tjin ja ijin ja kui tsusa kjimandá tjimichyitsjae asen'e asen'e tjiminchyitsjae nachjun'e nga ja kinidá naxu'e kjia- kjia ijin tjinindá ja tjin xuta xi inchya tsinda fajo nga ñuju ún jun sa fajo nga inchya tsinda ngat'a ja fifi tsinda mi- mitsa fatra fachjen tsinda nda bitju nda tuxi tsjua s'ejña ayajnu ku ja ijin nguije tkuya kui najmíi tjinjni ku xukunga xuta xi'in kim'íjni ja najñu ijin singa- singa ku xkanima tjichajangajnijin tsa tjinjni tjiaba nde ja tjiaba nde tjin ja nde kuacha tjiminchyitsjae xuta tjiminchyitsjae kui najnúu tuxi mandá najñu- najñu xka ndujú Ku ja ijin tjinindaya xuku nga singa- singa nduju tsja xi najñu tsanga ja tji nindá tji ijin tjimichyitsjae payuchi tjiminchyitsjae nitja ja kui kuacha ngajnijin nga ngungujni ayajnu ku ja ijin ja nguije tkuya najmí tjin nguije tkuya kjuakitakún tsjuajni xutajni ku nga xukujin nga chjine xujun ki'míjni majíjni nichayajni kui najmíi nichayajni xuku nga ijin xuku énña nga ki'míña ja ngu- ngu nga énña ja tjichaja nguije enña kui enñasa tji'natsjé s'ui'e kjat'e tji'natsjé nguije kui najmíi ja kjat'ema xiyajñu kjia tjin'atsje s'ui'e enña ya ja ja tjinichajají ja ja tjibakuyajni nga tjindare najñu tkunya tjindare imnonasionalya son tkun'e naxinandaña ja tjindajnijin ijin xuta nimaña nga ki'míña nga xuta chjine xujun nga ki'míjni ja tjibakuyajni nguije kui najmíi tuxi chajají tuxi nchyajun nguire kui- kui niskindi fatiukjanire én kui ni kjindi'e kui ku nichajají nga ngunguña ayajnu ijin xuku nga ngungu kim'íña kjat'e ja ijin nga s'ui nguije s'ui xi ma k'ui nanguijnisa ja tsjuama tsjuama nga ngungu nga tjin nanguijni ja tjuama xuku nitjin batutsinre xuku s'ui'e naguiñasa batutsinre xukunga ijin nitjin Febrero nitjin febrero nitjin octubre treintayuno de octubre batutsinre s'ui'e xi tjinis'uire xuta ijin xi ja jesún mik'ien xixi tjim'íre ja tjutjuntjutjun katengu sa ja tjichuyare ja tjiña'an nachan nachan niskindi xixi tjininda kjiakua ja tanga ijin a tanga ijin febrero nga ijin ch'asen ch'asen kjiakua nguindegui'e febrero este xuku nga febrerosa ja ijin ch'asen nguindegui'e ch'asen ijin tjinindá tjimichitjae ijin- ijin jmanga tjin ijin jmanga tjin ijin jmanga tsuba ijin ndaba'e chusera tjiminchyitsjae ndaba'e chusera ku jmá chen ndaba'e chusera ja k'ia tjinmichyitsjae tse'e nga mandá sen xixi tse'e ngu ku jó-jó sa febrero nga tse'e natjunia ijin kandelaria tanga ja ja inchya be'a nda xuta kui xi ijin xi tsubanda k'ia ninguxi xi tsuba k'ia inchya manguitsjae nguije ndaba'e chusera ku ijin ja kjua tsixu kuakjabe ijin ngu- ngu tsanga ijin ngu bandeja ngu ijin ngu kuseláa ku k'ia kuinchya kui xuta ayi kuinchya kui sen kui ijin kui ijin Kui najmíi ndaba'e chusera ku tuxi bi- bitju nguije ijin najmi xi machjenre k'ia tjinindanga ngu tjiub'i tji jmengakuajande nga tjinixu kui najmi nga ja tjinixu kui najmíi nga ja kikinchya nguije ijin tuxi tjinatsje sen'e chusera ku ja sera nguije kui najmíi ku ja tjinixu tjinixu tjinixu ku jmenguiba'a jmenguiba'a nachjun xixi ku ja kui nachjun xixi nga ja tji jmenguiba'a tji chjabe kui ndifa xi kui tjin najmi'e ndaba'e chusera xi kjibitju nguije tjiniyufa tjiminchyare kui nachun ku nikatjiandae kui nachjun nikatjiandae kui nachjun janda ngungu kjibitjuya nga kjima yi'i kjima yi'i kui sen- sen xixi xi machjen ngu ku jó sa ayi nga ijin ch'asen nga tse'e dia de kandelaria ku kjia tjian sa ja já tjib'enda kui najmíi nguije kui xuta xi tjimaya ngaya ninguxi ja já ichya b'enda kui sen xixi míxa ngat'a kui sen xi'a kui nitjin makabi nichakunné ku makabi kui sen tanga ijin nikabire xuta ja jmá chjen kui sen ndá kui sen nda ngat'a tsanga chon faneya tsa tjo fa'aya ku tji b'eti kui sen ku basenjuña kjeba'á nga kui najmíi nga kjuatkun xi ndiba tsanga tjo tsa tjo ´ñú tsa chon tsa mí xi kjima tjuba'á kui najmi faekjaní kui najmíi Ja tsa tji b'eti kui senchi ngat'a nga dá kui sen nda- nda sen ijin nda sen ch'asen ku ijin xuku natjunia kandlariasa ja tjinis'uire tajñu chjanga chjanga ngu xi kjuane ñujú tajñu chjanga chjanga ja tjin daníre mañanita ja tjindare mañanita'eya ja tjininda kurra nguindengui'e ja inchya tsinda kurra xuta tse'e nga xi mijñasúnre chu xuta ja tjin xuta xi fa'et'aña tujmáni fa'et'aña xi ndiba san martin xi ndiba ndaxá xi ndiba ningutse xi ndiba ijin ndati tu jmani fa'et'ajni xuta nga ndiukasere kui s'ui'e s'ui'e ch'asen ja k'ia tjinis'ui tjiña'á nguxi kjuaneñaja tajñusa ja kjua'eni chana'mi mixáa tsi'inní ja míxa ndiutsi'in mixáa ja ja- ya- ndi- ni ijin mixáa nguije k'ia mangu ninguxi k'ia mangu nguije xutaña ku nga ja mangu xutaña nguije ninguxiña ja k'ia tjin ijin tjiña'a mixáa nga ja kumani mixáa ja ijin tsanga tjin xi kitsjua niñuchi tsanga tjin xi ijin kitsinda nguna ijin tsa mi najmí tsjua ja ja k'ia tjiba'ere nguije xuta nga ja kuma mixáa ja k'ia tjinis'ui tjiña'a tjinitsjuayaña ngutjuchi ngat'a ijin ja nitjin'e natjunia kandelaria nga ja kumakuajande natjunia kandelariasa Ndibaní kja'e s'ui nga ja tji- tjimijñasunre ijin chu nga nguixúun kjuane ñujú nguixun ja tjimijñasúnire chu k'ia ijin tsa niskindi xixi inchya manga inchya manga ndsijin tsanga ijin tsanga chingaya chinga xinesen tjiña'aya tsa karañúu tjibiyutjenguireya nguije tkuya s'ui tjiña'a nga tjinitsjua tjinitsjuayajo ijin natjiuña nga ja kumáni tjimijñasúnre kui chu ku nga ja kumani manguini fanango fanangosa ja k'ia tjibiyu tjifas'enní fanango tji cha ngat'a s'uixu kjima ayajnu xi manchyajun ja jajéní tichjayaní nguije najmi nguije- nguije najmí xi kinichjen nguije najmí xi kundajo kurraya ja ja tjinichjenni ku ja kja'e s'ui xi ndibani marzo abril fa'eni na k'ia ndibani ki ngu s'ui nde kjin ji tjenre xikjin ndibani kui s'ui xi m'í ijin se ijni tse'e xúun ndibani xúun aa tanga nguije xutañasa ja fa'eni xutaña xi xuta xi tjima mejico xi tjima xín ndiukasere nami'e ndi- ndiutsitsjuaya ndiuk'iya diutsi'inya ndiutéyande nga kjua'e kui xutasa tsjua tjinre nga kjua'e ngat'a ja kjiama tsjuachichun mejeretsu ngat'a sué ndabaya tsjua chunya ngasundéeya Kjiama nga bitjure nga tjinis'uire ijin xuku ja nitjin'e nitjin tkun bixuñaña kjiakua nga xúun míxa ja ngat'a ijin kjia nga tjim'íña nga ja xukucha nga ikuyaña xuta cháñasa nga xuku nga kjia kinik'ien namiñadiu ja ngat'a ja kui xuta xindajíin kui xuta xi tsjuajíre nga ijin nga xi batexumare xi- xi kjibakuya en'e diu kuja ja k'ia ndiba kui xuta xi sasenjíre ngat'a ja kuixu kjua kinik'ien ja ki'ñajo ayi ja k'ia ndibani kui- kui xi tjibitjayaní ndiyate nga xki biejnée nga xki biejnée janda nga fichu nitjin'e nga ijin nga xubato nga xabée nga jueve santo xabe tkun bijne tkun ja tjibitja xki biejnée xki biejnée tjibi- tjibitja ja tjinb'ejña ja kui xuta xi m'í ijin xi tsubaya ijin ngaya ninguxiña ku ijin kui xi tsure nise xuta xi- xi basenju xuta cháña ja já tjima inchya basen kru inchya basen kru xixi xuku xi tsúre xuta estasion ja k'ia jmaxu tsejen díu k'iaxu jmanga tsejen jmanga jenda diu k'iakua ja tji basen kru nga ngungu ndiyate ku ngungu ngani'yaña tsanga ngu kru tjianña ngani'yaña ja kui tsubare xuku tsa mi tiña tjiánri kui kru ja kui xuta kjibe'eníre naxu kui kru Naxú kjibe- tjib'etare kui kru tuxi nga fa'a diu xi biejnée ja tjina- naxu tji b'ejñare kui kru xixi tuxi se- sejña tiyají ngungungungu ni'ya'e xuta inchya bitju inchya be'ere ijin naxu kui kru xixi ja k'ia fa'ani ndiyate kuajande kjua'a ndiyate xki biejne xki biejne ja k'ia tjimang- tjininguña yajoña k'ia ninguxi- ninguxi cháña k'ia tjininguña yajoña tuxi kjuane ñuju kjuane ún kjibitjuni ijin kui ijin kui ndiyate xi fa'aya ayajnunde kuja kjua'á kui najmisa ndibani xi m'íre ijin xabe ja xabe tsjuama xabe ja kjiama inchya fa'e nguije xutaña kjiama nga tse ni'yani'ya ndujuchi m'í ngu ni'yachi xi tjian k'ia ijin ngakjaen ninguxiña k'ia tse xuta k'ia tse xuta ngat'a nga k'ia kjiamanga ijin tsakjien apostol kjiama nga tsakjien tanga ayi kucha tjinre ngat'a'e kui najmi aa nguije xuta xi tsubaya ngaya ninguxi manguitsjae- manguitsjae xuku xi m'í ijin- ijin ndeya manguitsjae xuku ijin manguitsjae ijin nachu- nachu chjindé manguitsjae melon manguitsjae nguije tkuya najmí ya ijin tejo tkuya najmí manguitsjae xuta Ngat'a xuta xi'in bueno tsinda xi chine xi tejó ijin tejó ndajñáa mandá xi tejó ndajñáa ijin kuixu xi tejó ijin tejó apóstol xi kjien ja ngungu ndajñáa ngungu ndajñáa kjinmandá ku nguije ndjña xi kjimanda k'ia sa ja k'ui kjima k'ui kjimacha nguije kui njmíi xi kjimandajo kui ndanjñáa k'ui kjimachajo najmí naxa tjiminchyajire nguji najmi aa tjiminchyitsjaekua tsjenkuajande ja tjin mejna ku ya tsinda nguije kuinakui ni'ya ndujú jmamanda kui najmíi ja kui xuta. xuta já cha xi tsuba ngaya ninguxi kui xi xuta xi'in xi inchya tsinda nguije kui najmi kjia kuajande kjua¿á ndiyate kjua'a fa'aní ndiyate fichunininguxi nga kjuichuni ninguxi k'ia kjienni apostol ja xuta chá tjiña'a invita xuta xi ja cha xi respeto tjinm'íre xi ja xuta kjua ijin xi betkunña ayi kui tji- tji ña'a invitáa tuxi ku tjimanejun tsjae tjib'ejñat'ayamexáa ku tuxi tjinikjiénni nga ijin nga ngungu ijin nga ngungu kui ijin kui ijin najmi xi chine xi kiña'á Nga ja tjinikjien kui xuta inda inda kui xutasa ngatjen ngatúña kjua tsikabixu kui najmi kjua tsikabi tsa nguxachitse ayi kjua tsikabi kjua tsikabire xuta xi tsubat'a k'ia xi ijin xi tsubat'a xi inchya base kjua tsikabi ngat'a tkíxu kui najmi tkíxu ja k'ia tjinikabi ayi tjinikabi nguxtinchi nguxtin ngu niñutsjuchi tjinikabiju k'ia nguá niñutsjuchi tjinikabijo kui najmíi nga ngungu ndajñáa tjinikabire xuta ja tjin xuta xi kjenengui ngat'a ndaxu kui najmi ndaxu kui najmi ja k'ia ndibani ijin nitjin ijin xuku ijin kui xi tsúre juevesanto biernesanto biejne tkun ndibani k'ia kjia nga jesúnga namiñadiu ja k'ia tjiminchyitsjainga kjat'e mí tjiminhyitsjae ja tjiminchyitsjae naxu xixi naxu xi macha naxu. naxu xixi xi tjinindá ijin ya- ya tjininguis'ejun kui ya kui tjinindá ya- ya xkajen tjiminchyitsjaeya ku bitjiaya kui xkajenchi ku k'ia tjininguis'enya ijin kui naxu ku jmá ba'a kui naxu k'ia ba'a namiñadiu xi ja xu k'ien ja jaxu k'ien jma k'ien ja kru k'ien namiña diu ku ja k'ia tjinika'a kui ijin kui ya xixi xi naxu inchya ya ku k'ia tjinikjatjijun kui ijin kui ijin Namiñadiu ngaja- ngaja ki nikjatjiun nga ja tjiminchyitsjaeni nguaja ja k'ia kuanguijo ijin- ijin nda kalbario jmanga ijin jmanga ngatjen nitjan k'ia kjua s'enjña namiñadiu nde fa'ani ndiyate nga nguixun ja k'ia jmanga mangu xuta beya mangu xuta beya mangu kjiakua ku fajo janda kalbario xuta nga ja kumáni kalbario ja k'ia tjinika'a niskindi xixi kru ya xixi tjinka'a niskindi tse'e nga xi ijin fajo kuixu xi m'í angel xixixu tjinika'a kui ya kru xixi ja kuacha kjima nga ja kumáni k'ia ja ijin nga ja kumáni k'ia ijin nga ja nga ja ja'áni ndiyate xi ma nchyajun kuanguijoní kuanguijoní ijin kui namiñadiu ku tsanga tjin xuta xi xi nguindengui'esa xuku nga xi unre tsa ja k'ia tjifachjinenguire kalbario tuxi tsikunñaya baseñaya ja tjichjinenguire namiña diu nga ja kumá nguije kui najmi kjuaeni diu nga ijin ngaya ijin xuku bub'éni ninguxi kui diu xi kjiya ngaya kaxáa namíña diu kuitjúni xi m'í pirisisiu ja tsjuaxu kjimare pirisisiu resurreccion bixuñaña Kuitjuni pirisisiu nga inchya mangajo ja inchya ts'ijunja tjuaxu tjinre ngat'a ja ijin ja kjikunni namiñadiu ja- ja- ja ijin tjian nga'asenxuní ja ja ijin kumaresusita bixuñaya resurrecciom'í pirisisiuchi nga en nima kjuajo ja kjuatsisijoja kjuatsitsjuayajoja kjindiajo ja mangajo ja ja ngat'a'exu nga tsjuatjinre nga diusa jaxu nde kitsi'in resusitáaní tjisu nga en ayajnu kjuajoní ja kuixu xi kjuatsi'ini fanango nga jñúu ja kjua'eni kjua'eni ijin xutaña xi kjua'e tsiton xuta xi xín diba kjua'e tsiton tji'ñaju kjua'e kampo kjua'e tsi'in kjua tsis'uija ja ngat'a ja s'ui tsjua tjinre xuta ja tsjua tjinre xuta ja inchya tsi'in ja inchya tsiton xuta xi xín ndiba xi ndiba mejico xi ndiukasere xutaña xi inchya tsixa tujmáni tsa ngatsinda naxintsjeya monterreya nanguitiabaya tujmáni ndiba xuta tsitsjuaya ngat'a ja jatsjuatjinre s'ui lkjima nanguiña ayajnu ku nga ja kjuane jin kjuane jin jñúsa kjuane ñaja ba'anguinire ijin ja kui xi tji chá xi tjinikjatjiachi ayi kía kalbario tjinis'uinikua ja kuacha kjueni xi manchyajunre inchya faéni xutaña ja ja kitsisi ja ja kitsi'in ja kitsitsjuayare yajo'e ja ja kjuaení xutaña kjuaeni nangui'e kjuaeni kjua tsixaní ja Ku nde kuacha nde kjuaeni kui ijin kui nitjin ndibani nitjin'e ijin mayoni mayo te sa mayo tuku kuacha nde tjiña'ani mayonde ndibani s'ui'e tjinis'uini ijin mayo- mayo tjinis'ui nga tjiña'a s'ui'e ijin s'ui'e náañá ja k'ia tjinikjaetsjen náañá tjinikijnú ngutjú náañá ja nguije maistro chjine xujun xi tsuba k'ui ja inchya tsinda ngu programa inchya- inchya nda nguindengui'e ja inchya b'enda tse'e nga tuxi tsjuamare náañá nga ijin nga tji mijñajo tjinitsjuayajo ngutjuchi tsjuamare ja kjiani ijin ja kjia nga nguije kjua tji'ñajoña náachiña ngat'a ja kui xi baseña ja kui xi ijin baseña janda nga kitukjaña tsa majmí náañá ja kui tjin nga nisinyajoña ku ja tjiña'a ngu programa tjinik'ien chu tsanga chu tsjua xuku xta xa ja tjinik'ién chu tsanga chu kitsjua tsanga- tsanga maistro tsi'in coperáa tsanga ijin tsanga ijin kitkutku tonchi ja tjinik'ien chinga tjini'kien ijin- ijin xuku ijin- ijin chu ndiaja ku ja k'ia kjimanda xi chinée ja je nga ja jichúni ura'e nga ja chuba xi kjuane tengu tsa kjuane tengu be'ere chine xujun kutsa kjuane Kjuane ñujú be'ere kjuane jó be'ere chjine xujunsa ja k'ia kjua tsis'uinija ngu programa tsi'iní jmanga ténga niskindi ndaxujun té niskindi ndaxujun tjinikabinire xi chine ijin- ijin náañá tjinitsjuajo tjindare mañanita'e bitjajo ndiyateya nga jñúu nga ndiuma'asen nga kjuaneñujú ndiuma'asen k'ia tjibitjajo ngu bosina nga tjindare mañanita nga nguije náana ja kuacha tjinis'uini xuku s'ui'e náaña kuajande te sa mayo kjua'áni te sa mayosa ndibani ijin ndibani xi m'í kucha m'íre ijin xi m'í sectiembre- sectiembre- sectiembresa kjua'áni ndibani sectiembresa ijin ja k'ia ba'anguinire xi m'í ijin xi m'í ijin sa miyée sa miye ba'anguiníre k'ia s'ui'e samiyeñá s'ui'e ijin patroñá ja k'ia tjinis'uiya tjiña'á samiyéya ja tsjuaxu ma ngat'a k'uixu kitukja k'uixu kisaku kui nasamiyeña ayajnu k'ui kisaku ja k'iaxu jmanga tjian ninguxi'e kjat'e ja k'iaxu kisaku sa miyeñá ku kikjua xkinu xkinu tjin s'ui ja kui tsi s'ui s'uijéñaya xuku xuta nima xuta naxijen kim'íjni sa miye ijin kui xi kuima xi tku xi patron Xi tsis'uiña xi nis'uire ayi ja nguije kui najmi ja jandekuacha ja jatjib'enda nguije najmi'eya nguije kucha nis'uiñaya tjibitjandaejo sa miye nguije ijin ngande ijin naxijen ngandae ngajin ndifa tji ijin tjimanguijó tjibitjayajo ndiyateya tji'ñajo ja ja tjib'enda kurráa chuya tjib'enda ijin ya xinesenya tjiña'a nguije- nguije tkuya najmí xi nachjen k'ia xukunga ijin ja xukucha nga ikuyaña ngungu xuta- xutañá nga ikuyaña nga kucha nis'uiña ja k'ia tjib'enda kurra tjiña'a ya xinesen k'ia tjinin tjiña'á juegoya ja tse'etsé nga tjinis'ui ayajnu tjin xuta xi tsi chje yajo'e ku be'e chunab'íya be'e ijin chuturuya tsjuá ayi tsjuare be'e ayi tsjua tsa banda tsa mi tsa marimba k'ia tére xuta nga ja fa'e chanam'i nga tajñúu kjuane ñaja tajñu fa'e chanam'i ku ja mix'aa tsi'inmá nga ja kumani ijin nga ja ja'ayani ndiyate kjua'eni ijin k'ia ijin b'ejña kjindetsin ijin kjindetsin ijin kui- kui ninguxiñá k'ia kjuianis'ui kjua ña'á ayi kjua nis'ui kjua ña'á ku ja ja ijin Ja ja ijin tjinis'ui k'ia tjiña'a kurra tjiña'á nguije ijin najmí xi- xi ijin xi nis'uijo xine ya xinesenya tsa chinga xinesenya tsa xandaya tsa burru tjibiyujuya burru mangajo ntsijin ja ja nguije tkuya najmí tsanga xi fa'e xuta xi tsiton xi jñúre ja xukucha texin'a ngat ja kuacha kjima ja kuacha ma kuacha nis'ui kuacha ña'á ja xuku sa miye xi tjinukjuaña tse'e sa miye ja kuaxucha tsa'anguire tsu xuta cha xuta cha xi fabixiya k'ia ninguxi ijin ja ngu ndiya ijin kuacha tekjenenguiyana mixa- mixa tjinis'uiña nga sa miye mixa sa miye m'í nanguiña ja nga niskindiña kjia tichjenenguiya nguije kui najmi ja k'ia titsuyana xuta ja cha ja mí ma xa ijin xuta cha xuta xi kjat'e ja jesun kjt'e kui xuta tanga kitsuyana- kitsuyana kuaxucha jichú jó xuta xi chuxu kjuae tskian naxixu k'ui tsakaen chuxu kjua'e tsik'ien k'ui xuta xi kjua'e sa martinxu kjuandiba kui xuta ngatjen ningutse xuta ningutse kjua ndiba ku kjua'e ijin kjua'em tsik'ienxu chu kjua'e tsi'kienxu k'ui naxiña kaa katanga nga kjuichúxu k'ia ijin nguindengui'e k'ia nga kuent'a ijin kui naxiña ku k'iaxu nguxu ijin chinguijña kubé nga ja kubexu chinguijña ku ijin Tsangaxu s'atsexu kue'ére ku tsangaxu chinguijña kijí xu kui chinguijña jindiba kui chinguijña kuajande nga jindibaxi kui chinguijña ijin kui xu jindiba tjenguire kui xuta kui xuta xi kjat'ema nikjesúnña ja k'ia tjian yajo tjitsuxu xuta kuja jindibatjenguixure tsangaxu xuta nga jaxu kuensunni tjengui k'ui ja jaxu kube nga tsanga naxu kui chu ja ja sunxu kui ijin kui ngasunk'a'e kui naxi xi'i monga ja já tsuba chu jan ngatjen t'ainji tjimíxure tse'e tuxi fesuntseña tsuxu nga jaxu kue'ere xúxu kisasen chusa nga ja kube nga sunxu ngak'a sun ngak'a tsúxu xuta ja jaxu kue'ére chu ayajnu ja jaxu kue'ére tju xu kue'ére tanga nga jaxu kue'éretju traxutse jindiba ngu ndi'i traxutse jindiba kui ndi'i chuyarajnu jande nikjesúnjinu jande nik'iéjíjnu kui chu tjitsuxu nguxi kji'aya nga'aya jande nik'iejíjnu kui chu anni kitsinguiya'an tuxi yajnu jmanga tasen'a tuxi yajnu kucha ni'i tje fa'atiu'an ku kjat'e mejína nga nikíenjnu kui chu kitsúxu anni kitsinguiya'an kui chu kjat'e mejena jmanga tejña kjat'e nindajnu ninguxiña kitsúxu kui ijin san miye xi kji'aya nga'aya ku kui xu kjua kjat'e kui ninguxi kjat'e k'iaxu kunda ku kjat'e ki kjua kuacha san miguel soyaltepe m'í nanguiña ku ijin ku ja k'ui nga ki kjua nga nis'uiña nga xki nu xki nu nga xki kañaja sa setiembre ni s'uijni ayi Ja kuixu kuaxucha tjin ngat'a'e kui najmi ngat'a sa miye kixukjua sa miye yet'ajinre tsu já cha tsu kuento'e tsu en'e xi ijin xi ja tikja tsik'atiu'an kui en tuxi xuta ña ja yá xi inchya bakuña xutacháña xi inchya bakuyaña kui en xuta chaña xi tjitsuyaña xuta xi kis'ebixi ninguxi ja jesun kui xuta kjat'e ja kuacha nga niskindiña ja k'ia tjimangui tji ña'á tse'e nga tjibakuya kui najmíi ja kuacha tjinis'ui kui nan miguel kjat'e ki kjua xki nu xki nu k'ui tjinis'uijni ndibajni k'ui tjinis'ui kikjua tsi'in chje xuta yajo'eya xi kitsjua xi'i xi kitsjua xi kjuan xi kitsjua yajo xi kitsjua xi chiné tse'e nguije xuta xi fa'et'aña fa'e'taña xuta jmanga xin ftaña xi chja ndati xi chja ndaxá xi chja ningutse ja tjin kjin tkuya tjin ijin xuta xi fa'et'aña nga ngungu xuta nga kim'íña ku ja kuacha tji nis'ui sa miye ja tjinichajají samiye ja kuima xi patronña ku kui xi tjinikjitjusun s'ui'e nga ngunguña nga ja kumáni kui najmíi nga ja kinitojun chu nga ja kitsitsjuaya ijin xine ya xinesen jaya nga ja kitsitojun nga ja kitsiton niskindiya tsa kité niskindi tsa kitsité xutacha ja ja k'ia bib nga ja kjumajñúni bitjuni fanango ja k'ia ijin ténga xuta té xuta nga ja tenga ja k'ia kuas'echjanire s'uichiña Kjuaení xuta xi manchyajun tajñú inchya faéni xutaña xi kjua'et'aña kjuaeni kua ndibani kja'e s'ui kuajande kui xi katengu ku katengu sa octubre ku ngu ku jo sa nobiembre ndibani kui s'ui ja s'ui'e ijin xuta mik'ienxixi xuta mik'ien xi ijin xi ijin xi ja jesun ja tjininda nachanchi'e ijin kuix- ijin nga nitjin katengu tjininda ja ja nguindengui'e ja ja tjinindá ijin niñutsju tjinda kuajande ja inchya b'enda xukun náñá xuku ndihcjaña xuku nachaña inchya b'enda niñitsjuchi tse'e nga tjib'esu kui tjib'esunre kui ijin kui nachanchi xi tjianre kui mik'ien xixi ja tjininda nachan xixi tse'e niskindi xixi nitjin katengu ja nguxi kjuane tejó nchyisen tjinux'are kicha m'íxim'íre tjinux'are kicha ja mejere tsú nga ijin kjia kjifane kicha kuajande kjuane tejó nga chyisen tjinux'are ngat'a jaxu inchya fa'e mik'ien xixi ku kjia nguni ngunitjin ku ngu nitjen kjifane kichaña kicha ninguxiña k'ia kjifane ngu nitjin ja miji niskindi miji xi ñujúñujúñujú grupo xi ñujú ñujúñujú grupo xixi ijin ñujú niskindi kjimiji k'ia kucha tjinikjane Ja k'ia ja tjiña'á tjininda nachanchi tse'e niskindi tjib'esúnreya tsa tu'axi tsa ndifa axi nguije xi kjine niskindi nga niskindi ja kjine ijin tsa ruku tsa nuya tsa nutse tsa nguije tkuya najmí xi machañaya tsa ndaje tsa tu'axiya nguije tkuya najmí tjinb'esunre kui niskindi xixi ja nga niskindi nguije najmí tsjuaña nguije xi ku tsjuare niskindi nguije najmí xi kjine niskindi tjib'esunre ngasun nachanchi'e ja k'ia ja kjimanda ndayajoya nga ngungu ni'yaña nga kuacha ngajni tsa najniya tsa nachañaya kjima tsa inchya tsinda ndayajo inchya tsinda tsa ijin tsa nutse tsa tjinichjan niñuya nguije tkuya najmí tjininda niñutsjuchi tji b'esunre ja k'ia kjifane kicha ngu nitjin kji fane kicha ja k'ia inchya ja k'ia inchya fa'anga ja kuitjejenní kui niskindi ja xi inchya tsikjane kicha kuitjejenní fa'a fa'ayani ndiyate k'ia inchya kjinengui nga ngungu ni'ya inchya kjenengui ja jaxu bajore ja ku ja inchya kjinengui ijin tsa ndayajo tsa raxáa tsa tu tumí najmí xi tjin tji ba'ére kui niskindi tse'e nga jmanga kjima nga kjia mandájire ndayajo ja tútse ba'ere tsa raxáa tsa nachja tsa mítse tjiba'erekua tanga ja tsa ja tjinre ndayajo ja ndayajo tjiba'ere kui niskindi ja kuitjejen kui niskindi xi ñuju niskindi xi inchya tsikjane kicha nde kuijíni kja'e Xi nguiñuju ja nde kua tsikjaneni xi ngui ñujúu nguingui ngu ura jó ura tsikjane jan ura tsikjane ja kuitjejenni kui niskindi nde fa'ayani nga ngungu ni'ya nde kjinenguini nga ngungu ndayajo nde bajóxunire xi kja'e xi ja tsijinní ja kua tjiba'ére tse'etse nga tjinikjane tse'exunga ijin tse'e nga fane ngu nitjin kui niguxi ja tjiba'ére ndayajochi tjiba'ere raxachija ja ngajímajni tsa cha xo'ó ijin chare k'ui toxo'ó tsure xuta cha jma yakuan tsure ja ngajímajni nga kuacha tanga ja tjinga xuta xi tsikjane kui sonchiya tjin jmanga xi tsikjane kui son ngat'a mik'ienxixi tsuja ja tsjua majni ja tsjuama nga kuacha ngungu ja kuitjuni katengusa ja ndibani ngu sa ngu sa nobiembre jósa nobiembre ndibani xuku tse'e ijin jo sa nobiembre ndibani tse'e xuta chá tse'e xuta changá ja tji- tjinindani nachan'e nguindegui'e ngusa tjinindani nachan'e ijin xi tse'e xuta cha xuta changá ja tjinindani ngu nachanjé tjiminguiba'a nachjaya raxáaya nguije tkuya najmí tjijmenguiba'a ku nga ja ki ijin tjimenguiba'a kui ijin kui najmi raxáa nguije tkuya tú tjib'ejñare ijin nguije najmí xi kutsjuare xuta cháñaya ja k'ia tjib'etíre ngungungungu sen tjinika'a jin'e kuajande Tsa nachañaya tsa namichañaya tsa ndichjaña tsa tséña ja tjinka'a nga ngungu sen ja kuixu tse nga ndiba nga ndiu kja'a tse'e nga ndiu kjien tse'e nga tsjua mare nga kjua'et'aña ayi ku ja tjinika'a nga ngungu sen nga tjinika'a jin'e nga ja kinika'a jin' e kui sen xi'a nga ja ngungu kinija'a jin'e ja k'ia tjib'etire sen'e ngututu nguindeui'e nguindengui'e nga kjua'e kui xutasa ja xi tjutjun tjib'eñare nachanchi'esa ndifa tjib'ejñare xindaxura kui xuta nga kjua'e xindaxura kuixu tjutjun tjib'ejñare ayi ngat'a xindaxura kui xu kjua nga kjua'e kui- kui mik'ienxixi nga kjua'e ngat'a ndujúxu ndiya ku ja kjua'e xindaxura ja ngu baso ndifa tjib'ejñare tjib'e tjib'ejña tjutjunchire ngat'a jakú ja kuacha ma nga tjimaña ngasundée ayi xi tjutjutjutjun tjichjenenguiña ngu baso ndifa tu jmani nga manguiña ja ma xindaña ku kuaxucha kui xu kui mik'ienxixi kjua nga kjua'et'aña kjua'e kuajande ja k'ia tjib'esun tuku kuacha kjifane kicha kjiña'a ja jakjimandani ndayajóo kjin dayajo kjimandani kjiakuasa ja kjimanda ndayajo nuya ja kjimandá ndayajo na'yuya kjimandá ijin tsa ndayajo nchyutjin tse'e ijin tse'e nguijenguije tkuya ijin ndayajo ja kjimandá niñutsjé ja kjimanda nguije kui tkuya ijin nguije tkuya najmí ja kjimandá ijin niñu- niñu nuyaya Ja nguije tkuya kjimandá najmíi kuajande nga ngungu tu tse'etse tjib'esunre kui najmíi ja- ja k'ia tjichinejuya nga ijin kui nachanchiña ijin mik'ienchiña tjichinejukuajande nguije ijin tkuya najmí kú ijin ja k'ia kuajande nga ja kjuaení xi jan- jan sa ijin nobiembresa ja ja ichya fae xutaña nguije najmí xi tjib'ejñare tsa naxu'e naxu'e ijin xungajo xi kik'ejñare ijin k'ia nachanchiñaya ijin nguije xka xi kik'ejñare ijin nachanchi'e xi kiña'a adornáa nguije kui najmi ja jatjimanguich'ani ijin ngasuntju tjimanguich'a ja kuixu tse'e ku ja k'ia tjimanguich'a nguije kui najmíi k'ia tjimanguich'á k'ia tjib'etire ngu sen ja nguindengui'esa ja kjuachakunci ña'áre tjinichakuné kui najmi tjinichakune kui najmi ngat'a nguindengui'e nga ja kjuae ngu kjua chakun ña'are tse'exu nga ja ndeninguiyani nga ja inchya faéni ijin ngasun tsju nga ja inchya fa'eni kui ku ja kjuachakunchi ña'are tuxi kjuaení ndiya'e tsjua- tsjua tjinnire nga ja kjuae kui ja tjin ijin xuku tjiminchyajo ndiya tjim'íre nga tjimanguijo ijin janda ngasuntsju ja k'ia kjimanguijoní nguije kui najmíi nga ja kumajñúkumajñú nguije kuisen xi kik'etíre nga xi kinika'a jin'e nga ngunngu Ja kjindetsin tjin'atsje´kuajande tjib'endiyá nguije kui senchi kjib'e´t kuisenchi ku ngu xa xukucha ikuyajni xuta já chajni ngu ijin ngu nisu ndifa tjib'ejñare kuixu sensa xi tjib'etí ndiya ja kuixu tse'e nga ijin tsejenxure ndiya'e- ndiya'e jmanga inchya faé kuixu tuxi bub'éni tuxi tsejenxure ndiya'e jmanga faéni kui- kui mik'ien xixi kuixu kjua sen tjib'etíre kú ndifa ku tuxi maxindare nguije mik'ienxixi xi inchya fa'a ja k'iaxutse b'i- b'it'a ijin kui ndifa jma b'ejñaxure ndifa'eya ku tuxi tsanga mik'ienxixi xi nguis'áa xi fa'ajo ja k'ia inchya b'í ndifa kuixu kjua kuaxucha ngajnijin ja kuixu ndifasa majéxu chasere majéxu k'ia mijña- mijñanda tsújni xuta chajni ngat'a k'iaxu ijin nguije najmíxu yaña yáña xuta ijin chaa ijin ndifa k'iaxu bitju tsanga mik'ien xixi tsanga kúxucha ku minchyatkunxuña najmija ja tjin xuta xi s'ejinjíre nguije kui najmi tjin xuta xi ma kjuajíre kui najmi ku tsi'injí samik'ien tanga tsú en nga ngatus'aesa tjin xutaxu xi kuaxucha kitsi'in ngu ndiya ngu xuta nga kitsindajíxu nachamchi'e kitsi'ínjixu samik'ien ku k'ia nga kubéxu nga ná'exu xi ja jesun ku k'iaxu ijin ngasun- ngasun na- nijin nachanchi'e ku ijin Ye'e xutse 'yesun ku ja ijin nga kubéxu ijin nga ijin nga ja'axu kjindetsin kui ngani'ya jmanga kitíxu sen ku k'iaxu ngajin ndifa ku k'ia chanxú kubé na'e nga nguxu ye'exu kjifajo ná'e kjuajo ngasuntsju ku tikjindatikjindaxu tsú kuento tsú en cha xi kitku xikitsuyajni kuixukjua tjinga ijin tjin nga ña'á tjin xukjua ki kjua xi tjin nga ña'á nguije kui najmíi ja kuachux ja kuacha ikuyajni jachajni ku ja kuacha tjinikjitjusújni nguije kui najmíi xuku sami- samik'ien ku kjat'e sa ja fení sa mik'ienchisa ndibani kja'e s'uichi ndibani xi chja disiembre- disiembre fae't'ani ijin fae'ta'anjnii xu ijin xutaña ja jainchya b'enda yajo'e xuta xi inchya tsixa jmanga xín ngat'a ja ndiba ja ndiba disiembre tjibixuña ja tsjua kjimaña jandañaña ngat'a ja tjinb'endaña tsa ya tsa ya tsa arbolito de navida tjibixuña ja tsa tjinña ya ya tukajochitse tjiña'a ijin- ijin arbol de nabida ja k'ia tjibichá ya tukajochi ku tjinitsjuayajo kui yachi ayi tjib'ejñare xi'i tjib'ejñare ngu arbo de anbida yatukajochi ja k'ia tjib'ejña tjiña'a tjinitsjuayajo kui yachi tse'e nga ndi'i tjib'etire kuajande ja jatjib'enda kui najmíi tanga nguindengui'esa ndiba s'ui'e natjuñia natjuñia jukila Ndiba s'ui'eya ña'a s'ui'e ja nga ngungungungu ja ngu tjinña ijin ngu natjuniaña tjin xuta xi jin sa tsi'inre natjunia jukila ja k'ia kjuatuts'ínre s'uiña s'ui'e disiembreña kuatutsinre jaya xi- xi tjinchire ton xin manguiyachire ja- ja ijin tsi'in s'ui ya tsi'in- tsi'in fanango jaya tsikjien jaya ijin fichu natjunia ninguxi bitju ku fichu ni'ya'e xuta k'ia kjua tjinis'ui k'ia tjinña'a rjinikjien xuta xi fa'et'aña ijin jin sa tjiña'are rosariochi'eya tji'ñajo sen tjib'etireya nga jin sa nga xuku natjunia jukila nga ja kjua'áni natjunia jukila nde kuacha tjinitsjuajoní ijin natjunia guadalupe tejó sa disiembre nde tjinitsjuayajoní natjunia ijin tsa fanango tjiña'á tsa mí xi tjiña'aña tsa tjininda xi chineya tsa marimba tjinikjanereya k'ia tjichá tji'ñajo natjunia ngat'a ja tjin xuta ja ngungu xuta ijin tjin natjuni xi tjeñu ijin tsjuare ngat'a jmaya tsa ngu ijin promesa kitsi'inya tsanga nda isenjunya tsa isenju yajo'e ku natjunia kitsi'inre kui kjuanda ja kui tjiminchyajo xinguiña s'ui tjiña'are ayajnu tejo sa kjuichunga ijin kjuichunga ijin kañuju sa ijin kañuju sa disiembre Ja ñuju kañuju sa disiembresa ja kjiaxu nga kitukja namiñadiu kjiaxu. kjiaxu nga ijin nga tjinis'uiña ayi nga tjinis'uiña namiña diu ngat'a kjiakua nga kitukja namiñadiu ja nguindengui'esa ja japosada bitjuní posada bitjuni ayi yajnu nga ijin nga po- posada ijin faeni tjinikabini posada nga ngungu ni'ya tjinikabi tuxi fichuní ijin mariya y jose fichuni nga ngungu ni'ya'eja ku ijin kjuichu ijin nga ngungu ni'ya'e ijin posada tjinikabi ja k'ia tjinikabi tji bakjan piñataya tjinis'uiya tjiña'a kuajande nga posadasa tjin'atsje ijin- ijin ramasilima xi tsure xutaya tjibitjayajo ndiyate kuajande ja k'ia tjiña'a tjinis'ui ayajnujande tjinitsjuayajo kui ya tjinis'ui nguije kui najmi nga xukunga nga kañuju sa kjua'e xutaña kjua'e kaseña xutaña k'ui kjua'etsikja'ajoña xutaña kui- kui nitjin kui disiembre ja fa'et'aña xuta xi chja mexiko xi chja tujmáni xi inchya tsixa xutaña ja kjua'e kjua'et'aña tsa familiar tjinña ja k'ia tjinis'ui ja nde kuacha ninguxi manguníjni kjuane tengu jñú ja k'ia jak'ia tjiña'a arruya k'ia tjin ijin kjindi- kjindidiu tji'ñaju tjiña'a tuku kuacha fanango kjibitjuni nga kañuju sa nga jñúu fanango Fet'ani xi ma nchajun tajñú fa'ayani namiñadiu ijin kunachi'e ja tjiachi'e fa'ajoni ngungu xuta fa'ajoní ndiyate nga ngungu ni'ya k'ia ja tsichakunéxuña ni'yaña nga kibitjaje kjifa'a namiñadiu nga ngungu ja k'ia bitukjani xi m'í ijin nchyaba nchyaba kjuenuchi kuitukjanikua ja tjinidáni nchyaba kjuenuchi xi ja kjuaeni ngaja- nga ja katengu sa ijin disiembre- disiembre katengu sa disiembresa nde tjinitsjuayajoniña nde tjinis'uiniña k'ia tjininda nchyaba kjuenuchi k'ia tjiminchyare ijin tjibicha xka- xka ijin nachja tjibichaya tjini tji tsa ngu xka tu tjinri ja k'ia tjinindá kui najmíi kui nchyaba- nchaba kjuenuchi ku ja tjiminchyare xka tjiminchyare ijin chunab'í tjim tsa ngu singa tjinñaya tsa nitja tinñaya k'ia tjininda tkuchi'eya ijin k'ia nguije tjinitsjuayajoñá ja k'ia kjifa'ani kui ja kjifanikui ja- ja tjindanire nga tjibitjani ndiyate kui ja nga ndi fa'eni ijin ja kjuaexu ja kui xu mejere tsu nga ja jaxu kjueni nuña ja xu tjib'etíni kui nu mejere tsu nchyaba kjuenuchi ku ja jakjuae kui nu ijin kui nuja ja kja'e nu tjatse ba'anguinire katengu sa ja k'ia fa'e't'aña xuta k'ia tjini- tjibichiña nga jñu tjiña'a tjinis'uiña Tichañakua tuku fanango ma nga jñúu ja tuku kuacha ts'jua kjima nanguiña kuacha tsjua tjinis'ui nanguiña tuku fa'e'taña xuta katengu sa xi fa'e mejico xi ndibajo ijin equipo tse'e- tse'e xi jnúre tsiton ja tsi'in premia primero segundo kugar tercer lugar ja tjinis'ui tjiña'a ayi tsjuatjinre xutaña kjua'e té kjua'e tsi'in ngat'a nu changá kjuae ku nu tjatse bitjas'enníña ja nguije kuacha tjin ngat'a nguije kui s'ui'e nanguijni nga ngungu xuku nga ngungu ijin sa nga xi s'ui'e xi ikuyajni xuta chájni